مهم جدا للكلاب ان هما يمارسوا التمارين كل يوم. الفوايد الرئيسية لممارسة الرياضة للكلاب ممكن تكمن في تحسين الصحة للكلب وبرضه الصحة العقلية ليه، دا غير ان هي بتقلل من السلوك السيئ بسبب الملل او القلق. وبالتالي مقدار التمرين اللي بيحتاجه الكلب بيعتمد على عدة عوامل: منها العمر، عمر الكلب، سلالته، ليقاته البدنية، والاصابة والبيئة. فالكلب ممكن يمارس جلسات تمرين اكتر من خمس لعشر دقايق تتضمن التمرين والمشي وحتى اللعب.